yato di pangngai kulkas supaya tae na madomi basi te apa - apa semacam na bisa di pangngai utan lan ato bale ato sesa sesanna to' bale ato utan ato bisa di pangngai bo'bo' lan ato wai supaya yato wai bisa <hesitation> supaya na madingin lan ato <hesitation> semacam na appel lan buah - buahan ato pao. bisa duka to' kulkas bisa di <hesitation> bisa jaka doi' semacam bisaki baluk es batu <hesitation> bisaki duka baluk es krim <hesitation> bisa duka dipangngai minuman minuman es lan, ato <hesitation> minuman-miuman apa raka ato minuman ber-alkohol, terus yate anu utan di patamai kulkas supaya tae na madomi' bosi lan supaya na madomi <hesitation> anu tahan lan, mane bisa duka di palakoi bale lan supaya <hesitation> tae duka na madomi' ma' bau, mane bisa duka di palakoi bo'bo' supaya eke di patama lan kulkas te bo'bo' tae' na basi mane bisa duka di patamai wai mane yate wai ake di patamai kulkas. supaya na madingin <hesitation> madingi to wai di patama kulkas na marasa di iru' terus yate anu es batu <hesitation> yari to. yate kulkas masuli duka harganna mane deng duka to disanga kulkas kapondang <hesitation> tapi yate kulkas kapoa <hesitation> bisa buda apa tama sedangkan yate ake misalkan kulkas biccu' <hesitation> masembo ri tapi si siddo' duka ri apa tama.